Amignahy malôngany <hesitation> tegna hitako zava-dehibe zegny le fanagnagna namagny isan-karazagny satrià ho <hesitation> plus zegny olo misy namagna, fa namagna mahasoa antegna koa zegny, mampivoatra antegna e, de plus zegny izy mivelatra, plus izy afaky magnagno ech ange amy karazan'ologny regny.